Ok, sekarang makanan paling sederhana trus bisa terjangkau untuk orang seperti saya. Sa paling senang itu makan di warteg, warteg, pertama, yang kedua tu di burjo. Dia punya makanan itu ya <noise> kam kalo ke sana tu kam akan makan makanan yang memang kayak kam di rumah tapi itu kam masak sendiri. Jadi nasi begitu ada yang kering, ada yang basah, ada yang ya <laughs> masih ada rasa beras di situ. Jadi ya udah makan aja sudah. Kalian makan saja di situ. Jadi <noise> kam tahu di sana tu ya itu paling enak tapi lebih enak lagi kalo kam nikmati itu tu pas kam ada uang pas-pas. Sudah beli makan itu da pu harga tu paling mahal mungkin dua belas ribu. Itu pun ko bisa dapat de punya lauk itu ada dua, ko bisa dapat ayam sama telur. Ko bisa dapat lauk dua. Belum lagi de punya sayuran tu ko bisa dapat da punya sayur sawi yang dong masak apa sa tidak tahu da pu nama tapi pokoknya dong masak mie- mie goreng dalamnya tu ada sawi, potongan-potongan sawi begitu. Ko bisa dapat kayak begitu. Itu cuman dua belas ribu. Baru da pu nasi tu ko bisa bilang mas da tamba lagi, satu setengah e, mas, dua ya, mas, ih, itu da pu nikmat itu ko duduk makan sampai ko gila di situ. Belum lagi kalo ko ada uang lebih begitu ko minta tamba to. Extra joss susu, josua, beh, tujuh ribu saja kasian. Ko duduk baru roko surya di seblah, aduh mama e yeskon, itu ko pu hidup sejahtra hari itu. Ko duduk makan tu biar ko pu orang tua tidak kirim ko uang bulan itu juga bodo amat <laughs> ko duduk makan saja situ sampe ko gila. Itu padahal makanan itu sederhana saja itu sa paling suka. Kalo di burjo tu da pu kepanjangan tu bubur kacang ijo. Ko habis main basket apalagi kalo ko orang-orang yang memang aktif skali, atletik ini, ko habis main basket ko su cape-cape bagus ko ke burjo baru ko pesan burjo aja, ko ambil bubur kacang ijo aja, tra usah satu mangkok kalau memang ko perut-perut trash bag, dua mangkok aja. Ko ambil dua mangkok baru masih hangat itu ko duduk baru ko makan dia pu kacang ijo lapis deng de pu kuah-kuah yang masih ada susu-susu itu, beh, de pu manis baru hangat masuk, trus tamba lagi kacang ijo da masuk, perut taisi, baru ko liat ko pu pembuluh darah semua macam darah da mengalir itu, wow, ko pulang mandi selesai. Ko tidur itu besok ko pu badan enak saja. Itu makanan paling enak baru murah da pu harga ni, wah, cuma lima ribu, paling murah itu lima ribu, paling mahal ko mo tahu delapan ribu itupun dia pu bubur banyak sampe. Jadi itu sudah sa pu makanan paling sa suka sekali ka. Murah baru terjangkau skali.